Gny raha andaniako andro zany laha ohatsy ka am'plasiko aho hoe ho avy ambony egny zany aho ni- satsia toerana moa zany tsy azo iboahanao de na hoe mijery tele aho na manao fomba hafa koa zany hikarohako mba ialako amin'igny teny satsia ny antsika olombelo moa zany lafa mikaroko raha raiky de mikaroko zay, zany hoe ataoko zany zay ikarohako raha hafa koa mba hoe hafahako miboaka teny ohatsy mamboatsy vaisseau. De zay zany fomba hafaka atao laha am'plasiko zany le raha.